Kyil pal kyil buwa, kyil hkrda, kyil ufada, kyil thuba, kyil unkwaha, kyil udifa, kyil thsa kyil vasl ambada, kyil klawa, kyil klatm kyika kyil kla tmbu.